Na kish zieja një patak kish e prisjia, kish prisja një skaj likurën, kish e hapja e pra’ kish e vuja te ujët çë zjen e e mbaja no parë minute fina çë ngë buhet e njomë e-e pranë mënd e hash.